Sɛ nka meyɛ anoma a nka mɛpɛ dɛ mɛyɛ tse dɛ abowa ͻkͻr. ͻkͻr yɛ anoma a otum tu kͻ ekyir, na afei, ͻwͻ enyiso - enyidoadzehu. Ohu ndzɛmba wͻ ekyir na ͻyɛ abowa a sɛ ͻdze n'enyi si biribi do dɛ ͻreyɛ a, biribiara nnyi hͻ a otum sesa n'adwen. ͻyɛ abowa a n'enyi wͻ dza ͻyɛ do. Ntsi mɛpɛ dɛ mɛyɛ tse dɛ ͻkͻr.